المشكلة ان الي كان المفتاح دي كان حرامي ونصاب، فكان كل مره يدخلوه في السجن، فكان كل مرة يطلع من الحبس بالمفتاح دي الي مكانش حد يشوفوا غيره